Uu tala illeg awacha, ille lon fakarjo kani musimi lon najha ikani, musimi lon fala ikani, ormmi lon maaku ormmi lon ashra ikani ille fa karjak ilberu, fulin tala fakarjak ilberu, uu tala desi maleka nala, un ewisinga, un tabdangisinga tala niru.